Ma a dipend a dipend da la persun-a, a ie cul li che a ries a vive l'istes e cul li ënvece ch'al avrìa al avrìa da manca dë ün agiüt spirital, ciamumlu parei, e niente secund mi al e al e ütil, al e impurtanta